Ngom karena na ngam ge sema gohu, gohu gena ngom na ngam toma tidore nena, gohu gena ngom toma tidore nena garaki ena sorai, bolo ua ngone oyo se daso, se koi, ge ena saki foloi.